Taka chitií nēē nda iyo yuku ñuu nda'vi á, na ni kuu koo, nani kuu, <hesitation> na ni kuu <hesitation> a taka chitií nda nēē nda iyo yuku ñuu nda'vi á, na ni kuu koo na ni kuu chinu'me, na ni kuu cho'o taka ye naá kuu lo iyo á, te ye naá kuu lo jnu na tūū ña'ai, te xi kūūso, xi nda kuui kichi nēē, ye naá kuu ye lo iyo ñuu nda'vi á.